Allô, azafady fa hitanao aminakà ity ato bakà e, misy lafontaine, kay lafontaine io izy iô mite. Tsy haiko ny ino problemo nazy ity ato, sahiran̈a izaho fa tsao fo anao afaka navy mba mizàha ndraiky man̈amboatra izy ity ato e. Ten̈a azafady indrindra aminao, mersy e.